Sarvaturi, siccomu nun pozzu vèniri a lu to matrimoniu pirchì nun pozzu làssari la me famigghia pi jiri 'n Germania, t'avìa chiamatu p'auguràriti lu megghiu; ma nun ti truvai. Allura ti staju lassannu stu messaggiu. Totò: cumpòrtati bonu cu to mugghieri, m'arraccumannu; ah?